मी न्यू फिल्म बागतलय कित्याक तर क्लासिक फिल्म बगुंक सुध्दा ना झाल्यार तेची मयेती सगळ्या काडें अवेलेबल असता पण न्यू फिल्म सून आमका कायतरी नव्या शिकांक मेळता। तेतून सून आमका एंटरटेनमेंट सुध्दा खूब गावत। नवे नवे कलाकार जे असत तेन्का वलखांक मेळता। क्लासिक फिल्म तशे कय वायट न्हू पण मी तर क्लासिक फिल्म कुं चड न्यू फिल्म बागतलय।